هختار المحيط أكتر من الفضاء ممكن عشان انا بميل اكتر للبحار والمحيطات وعشان المحيط بيتسم دايما بالغموض في كتير محيطات احنا لحد الآن منعرفش عنها حاجة ف لازم نستكشف عنها اكتر ممكن نلاقي كائنات بحرية اكتر ممكن نلاقي كائنات تانية اصلا ف ده كله بيحتاج تفكير